जसा आनंद की प्राप्ति होगी या नी होगी। कई भी चीज को आनंद मले या नी मले। <noise> जसा कई भी पुड़िया खाबा ग्या तो साव लागी के नी लागी। साग साव लागी के नी लागी। साव लगेगी तो भायला से कांगा यार आज तो मजो आग्यो। जसा कई कई घूमबा भी ग्या तो नई नई चीजा मलेगी वा। नई नई चीजा देखांगा तो या ही कांगा यार मजो आग्यो। डीजे बाजर्यो कोई का घर ने तो वा नाचबा काने ग्या। नाचांगा तो मजों आगो। कोई की बारात हिटरी तो नाचबा को आनंद आर्यों।